Gn'amboa dia draiky zany io raha resaky ekôsistema zay <hesitation> sarotry aminah e magnazava anazy fa sy haiko ra mitovy amign'environement avao manko za zao fa raha e fahitako enazy izy refa anisika hoe andala agnatin'ny ala agny za izy mangery da igny zany lasa zeziky aloa da refa mazeziky igny zeziky ho ane gn'hazo da lasa misiry gn'hazo agnatin'ny gn'ala agny da mety miaro ny ekôsistema angamba refa be gn'ara.